عندي عدد كبير من أبناء عمي وخالي، إحنا عائلة أصلًا مرة كبيرة نلتقي مع بعظ بس بالمناسبات والأعياد، وأحب اللقاءات لأنها تعزز الروابط الأسرية وتخلينا نشعر بالقرب من بعظ، أحيانًا نخطط الخروجات مع بعض بس النهاية تلتغي وما نلتقي إلا بالمناسبات.